Nako ngoji o kia <noise> yang i akana nanga lako i siyata nege <noise> ka o kia, wortel. Karena wortel manege <noise> i kia <hesitation> bisa i akana nanga lako i tarang <noise> ma wortel manege wa kia <noise> wakanuku nege ma cara <noise> o kia waje ma wortel so wa paruda wa paruda de aje <noise> ma akere manege waje de wa udomo. Nako ma proses nako ni wo wa akana ne sokmanege <noise> wor- ka wortel, supaya nanga <noise> lako manege i siyata, i tahan <noise> i gampang ua i siri, i bakabur ua, nako wo kia wortel wo tilahi wo rajin ika wa kia wa u wa akana la wo udumu <noise> la supaya na- nanga lako nege i siyata i ki- kia <hesitation> sisiri ua. Soalnya kan mane <noise> wo madagi dika angkia nanga lako <noise> nako nanga lako wa jaga ua <noise> nako wa jaga ua ya jou, sokmanege dika.